Kua mbae ipuere vaera ombojiri iruvagui kuatamis jei superaiva jaeko oyeporu ipuere vaera kua oajaete yandambujuva jare omopireri, oyajia mbite rupi jaema ipuere vaera oeki iperajo omboyao